Maailma kõgõ korgõmb mägi um tuu Džomolungma mägi vai Mount Everest. No tuu um nii perädü korgõ, et sinnäq mine- minnäq, sis piät har'otama kavva aigu ja. Ja pall'o, pall'o-pal'o vähämbide mäki pääl har'otama, inne, ku saat nii kõvas, et nii suurõ mäe otsa üldse minnäq saat ja jovvat ja julgut ja et säält eloga tagasi tullaq.